<hesitation> aa, sa na dɨ, mwa na boyu ka satə adɨ, hye, hye kana mwo, hya gə pepe, hye kana mwo gban, hya gə, hashi, hashi. amma sa na dɨ boyu nə dɨ gi pepe, gələ na hye sa adɨ hye ɓaa gə vaawo, hye ɓda gə ɗə toh ko kɨmte hye dɨ show shəə wa, kwote ɓaa tɨlə haa kwaatərə. Hɨnə dɨboyu kasataturrn adɨ, ɓəri gə ma pepe yo, a nza a sa, ɓee mwa a gə vaawo, hye kana mwo hya gə vaawo hye kana mwo gban, hya gə maa pepe yo. Hye nii mbale mye 'ye dɨ woyo wa kasərə, ɓəti, yaa nzə koombe a ka satə adɨ bɨ li wono ndyewogu hɨn ɓaa boyu koh hyenə wonə. Hɨnə dɨ boyu, kaa satə adɨ, sɨnə pepe hye ɗa saa kana, na nda hye saa, hye tedɨ ɗaa sa kana, gban, hɨn gban hɨn ɓaa gwaada hye gə vaawo. Mi kpanye a saa adɨ a'a ka satə adɨ mya wa iyen vaawe a ɗaarə duwe. Hye kana gə vaawo, a maa aa adɨ ɗa asə kaw, ka nza ta mi kpa nye, kaaɗəng, hye kanagə ma pepe yo ɓwaare ɓaa ji paara ɓwaare ɓaa mwora, kwo ndo maa ɓaa hɨma ka satə adɨ, na nda hye nzə lagba ma dɨ maaɗi, kwo ndo baati, kwo ndo muurə, ndɨ ɓaa hɨma ka satə adɨ kai Na-gi nzaa nda mwa a, nda, nda ɗɨm ndɨshi pe, nagi ndɨti gban nggi baa sa adɨ kai na hɨn ɗɨm muura ha ɓa nda nɨnyi. Hye kana niyo hyegə, hyegə vaawo muurə ta ama a ɓaa ɗa asə ka vaawe hye ɓaa kɨɗə agə ɓaa, sa nadɨ boyu naa adɨ, la nadɨ ɗɨku a kwaksa nə adɨ, ɓee mwa a gə vaawo. Gə mi kpanye a sa mya wa lyeri vaawe kwoyo, a ɗaara duwe, hye kana niyo hye gə vaawo, mya dɨ iyenta a ɗa asə kəm sa nadɨ boyu, ka satə adɨ, ləməgi nə nadɨ boyu wuna kwak sa wuna kwaksa kɨli, gə ɓee gə waawo. Wuna kwaksa kɨli, kwo yo, gəkɨlə ɓee gə vaawo, ɓee gə vaawo, hye kana mwo hye ɓas gə vaawo, hye kana mwo gban hye te dɨ gə vaawo. Hye ayanga a bəlshe, hye dɨ muuɗə də, tənə sa, hye ɓaa kangə a gə maa tiktsə kɨɗa. Hye ni, nzə vɨnəgu pe, ha hye dɨmə ka ɓwaara, nda ɗa sa pepe, ɓə hye gəɗi nə mye, ɓaa sa na həmɨnpwa a ɗɨku də yaa. Hya ɓaa ya gə twai hye kana mwo, sa ɓaa gwada, hye gətwai a vor hwoɗi, vɨratarun nə adɨ ləməgye nadɨ boyu sɨpo, kwoɗərən, a təna gwaada hye ɗa sa kana, hye kano mwa, adɨ ya ɗa sa kana, haa ɓaa nɨngə həmɨnpwa, a ɓaa ningə həminpwa haa ɓaa nɨngə zɨ nɨnətə, haa ɓaa nɨ nga yo ndyewogu haa ɓaa nɨn gə mye dəw, haa ɓaa nɨngə hɨn maa hɨn baagu. Haa ɓaa nɨngə nwogu, haa ɓaa nɨngə mwafenga, gəkɨlə mɨna, gəkɨlə hye gə maa tikɨsə, amma hye kana sa adɨ, hya gə vaawo di hye ɓaa, 'yerə a gə ɓaa, ɓwaare ɓaa ushira. Hye ɓaa gə kɨsa da ndy eyinga, hye ɓaa gə kɨsa da mwafenga, gəkɨlə mɨna hye gə vaawo. sa nadɨ boyu nə adɨ ɓee mwa a gə vaawo, nze de lanə, na dɨ boyu, hɨn na sa vaawuu ne a ɗa ɓwaare furi furi. Vaawuu ne a ɗɨkə imi a gə ji-sop vwo vawuu ne a ɗɨkə imi a gəji-maa, jiɨl maandɨ, vaawe a ɗɨkə imi a gə zəər, a gə mahorhi, hye kana sa adɨ, hye e te dɨ twayi toh ɓə bɨɗɨ hɨngu, hyene ɓaa gə ɓaa ɓwaare ɓaa, ɓaa, adɨ salə nga koh mɨnə mye ɓaa ɗaa mya a adɨ, ɗakəwi. Gəkɨlə hye nggɨlə, hye gə vaawo mya wa iyen vaawo na dɨ mɨnə mɨ magba, mya wa iyen vaawe kwoyo ɓee mwa a gə vaawo, ɓee mwa a gə vawo, ɗa sa ha ɓaa nɨngə ɓwaare kan la sa ha ɓaa nɨngə vɨratɨ dəw kan ɗa sa ha ɓaa nɨngə vɨrasa, kan də gə kɨ lə kɨ ɗa, hye kana maaɗə ɓwaare a sa kai na həmɨnpwa a dɨkə ma barka ni pe nii mye, a adɨ mya dɨ bwe ləməgye daarə sɨpo, a mye kanyi, dɨ gwaa vɨrə, mya sa adɨ mye ka ɓaa ɗase, hye kɨlə a tɨfə manə a shi də. Tɨfə manə a shi də, tɨfə sha nə a shi dəw, na təna nda kangə, a kiifa lynsərən a kang gwaala wonə, ɓwaa ɓaa nda sa adɨ na həmɨnpwa a ɗɨkərə dəyo, hye nii dorən yo nwogərə ha- nɨngə yo nwogən ka sa təna dɨ ɗa ɓwaare kat kwondoma, a sa na homripwa a ɗɨkə nza pepe tɨdan. Sa na dɨ boyu nə adɨ, hye kana dɨ mwo pepetə həmɨnpwa, ɓee mwa agə vaawo. Bee mwa agə maa ɓaayo, gəkɨlə maa ɓaaye maa ɓaaye, ɓaaye ɓaaye a ye. Nagi ya hye kɨlə mya gə ɓaa ya ha sɨnə sa ta asə də, ɓee mwa agə maa ɓaa yə kwoyo. Nze de na dɨ, boyu lana, hye kɨlti hye kwoɗə, hye ɗa sa pepe. ɓa, ɓan nɨngə həmɨnpwa kan, ɓəti na te malɨmtɨ ɗəm ɗəmtə a sa adɨ, nze de kɨl la nadɨ boyu, gə hye kana ɗa ɗyangale anəsa na dɨ bboyu, hye kwot ləgin kpəkəkə, səgɨn ɓas gwaadagə kɨɗa, hye dɨ gə kɨa, gə kɨɗa te dɨ gə raawo gə kɨɗa hye ɓaa kaangə, hye ɗa sa hye ɓan ɗaa gə kɨlə hye gwaa nanga. amma ka satə adɨ hye kana boyo ka sə, hye ɓaa mwa agə vaawo, hye ledo adɨ hɨngu mbə. Hye kana sa, adɨ hya nggur vwe a ɗɨkə kpaa nanga, hya nggur ɨl mandye gya wa sop ka pato ɓə mbɨɗ-i hɨngu Sɨ zərgi shi, tukuttɨnə, shi takɨminə mya dɨ ɗa a vɨrata, tas pepe a ti də mya dɨ ɗa a vɨrata, tas pepe a ti də mwa dyaləme, gidə həmɨnpwa, ɓee mwa a gə vaawo, vaawuu nee nda wula, gəkɨlə hye kana gə vaawa, dɨ hye ne hye ɓaa gə ɓaa, ɓwaare ɓaa ɓaa ɓa, vu beetə, amaa aa dɨ mwa a da asə ka vaawe, ɓə da hya na mɨnə a boyu, vaawe, kwoyo mya wa iyentə a ɗaara duwe, kokumte hye dɨ shəwo, a ɓaa tɨlə a kwatərə, ɓee mwa a tɨlə a kwatə, kwokɨme, sa na dɨ bou, na dɨ vaawe nəa mye kana boyon lee, nda sa adɨ laa mya dɨ boyon ne ɓaa, hye kana mwa hya gə maa pepe, yo hye kana mwa gban adɨ maa ɓaayon amma sa yanada hye kana mwa gban adɨ maa hasə hya gə, hye ɓaa gə vaawo toh vaarawne ɓa kwoɗu, baa adɨ mə fərə wanga, sa nadɨ nyisu nə anə satə adɨ nze de, kɨl kormye na dɨ boyu kwoyo, ɓəi yaa malɨ matipus mba səɗe. A sa adɨ kɨi kormye kormɨ baagu gə lə hye kana kwoɗə, tən ɓaa gwaada, tən ɓaa kənu she hye ɓaa ɗaa, ɓee mwa a nggə ɓətgərən koh tɨfə zɨme koh tɨfə iyekɗe, kwoɗə sa baagu a boyo hye ɓaa gə ka leele. Leelə waneta ka ledə kɨnɨnɨngto kwoɗə leelə kɨnɨnɨnta yo jiji yo jiigəm, sɨnə sa yo jigi ka yo baagi, kaaɗəng, a kəni. Sɨ nə, dɨ kənu ka satə ati ana kiifa iyinshi, gəkɨlə ɓəta gə vaawo, ɓə ta a gə kɨsa. Hye kana sa ati, hye ɓa kwoɗə ləməgye, nadɨ bo, ɓədɨ ya na kwoɗə, ləməgye da yo jigi kayo baagi sɨpo. Taa gə vaawo, naa ɓə nwo hwode gangnə, hye ɓə kupo puka, hye dɨ gə vaawo. Na nda hɨnə gəgnə, a vɨnə waase ɓee mwa, a maaɗə a gə vɨnə a nza vɨnə waase. Na hye sa adɨ, hye ɓaa nza a vɨnə waase, adɨgə gəgnə, yo baagu a nwu hwodɨ vɨnə waase, hye ne ɓaa tuwo kɨɗa, ɓe mwa a gə vaawo sa na dɨ boyu, nə ɓari, gə maa tikɨsə gə ma a pepeyo gə sa ɓwaare hananang haa ɓaa nɨngəraturun kaa na nda akwai sa hye dɨ ɗa aa kana, a ɓwaare a dɨ dɨkə, a dɨ nəw ta pepeti kəw. Bəri pe dər kwakɨ pepeye ɗər kwakɨ pepeye kwoyo, ɓədi yaa malɨmtɨ ɗəm ɗəmtə asa adɨ kwakɨ pepeye ɓə pɨrgə zərgi she hananang ka pepetə. Mwa ɗər kwakɨ pepeye, gə hye kana ɗər kwakɨ pepeye, sɨne pepe, ka mya sa adɨ, hye vaawo, kɨla tiya kwake pe adɨ hye vaawo maa-ɓaaye. A hye wak, pupulɨk, ɓe mwa a nggur sɨ vɨratə təna gbu, a dye, ka ɓwaare. Mɨna a tife, kɨl ləməgye na dɨ boyu gə hye kana kwoɗərə te dɨ gə raawo. Hye ɓa gə ma pepeyo, hye kana sa adɨ te dɨ kɨl ləməgye gban na dɨ boyu, hye ne ɓa, gə ɓa vɨratə ɓa kyeɗəkgu, ɓwaare ɓa kyeɗəkgu hye ɓagə kɨsa, h ye ɓaa gə luwa, vwe vwe sɨ nə nɨngnɨng. amma hye lea adɨ kpəw sən sa vwe, ɓa dɨma kəw kan, <laughs> ndəle, hye ɓa ndələ, hya sop vwe a dwəəkə, a ta ɓyeye a sɨsa, sa vaaune adɨ ɗa kenan hye ɓa naa maa, a pepeye, nda dɨ gibgə sop vwe, nda dɨ sop vwe a kpaasə nda dɨ kwoɗə, mandye, nda dɨ gə bogorə, kwondə meti nda naa rə dəng nda kwoɗərə. Hye kana gə maa pepeyo te dɨ gə bogə rə, hye kana gə maa pepeyo hye ɓa nzaa, hye kwoɗə sa hye ɗaa ɗyangale, hye sa mɨnə na ɗa ɓwaa gəkɨlə na gə maa pepeyo, sa hya ɗa gəkɨlə hye gə maa pepeyo nə, yo gə ka kaala həmɨnpwa. Hye kana gə ka kaala, həmɨnpwa, hye ɓa gə maa pepeyo, hye kana mwa gban kuta da vɨratə, a pɨra a woyo kəw, hye ɓaa gə maa hasə, ndɨ zɨ kwonə səgəm. A zɨ ɓwodək ha, a zɨ kuta-hasaa, nda dɨ mwa fah gə hye ɗa saa pepe nda dɨ mwa gə hye hye gə ɓwaara, ɓwaara maa femə ndɨ ɓa ɓərə gə kɨlə nda kɨda, wakasa ka yo baagu ka yo nwogu ndɨ ɓa kɨɗa wakaasa ka həmɨnpwa tɨdəw, kɨt həmɨnpwa kpəkəkə, kɨt həmɨnpwa kpəkəkə, ɓe nggəɓət gə həmɨnpwa ka kwondə fərə gə maa pepeyo, hye ta hi wo həmɨnpwa, na həmɨnpwa a gwanda, gəkɨlə hye ɗaa, sa pepe nyisə həmɨnpwa na nda gwaada gə hye kwoɗə ka dyale. Nyisə həmɨnpwa na nda kɨt ta, nanda kɨtta a tɨfəngɨn, ɓe mwa a nggəɓət gə həmɨnpwa, malɨmtɨ ɗəmɗəmtə na nga koh fərə fəfə hye ɓa wa wunarə, hye bələ, hye ɗa hiwtə. Hye nyisə həmɨnpwa na nda gwaada gə hye gə maa pepeyo, a kwondə fərə hye shea, saa, sa ɓa ɗɨkə hye gə maa hasə hye sa həmɨnpwa na nda ta kəw kan, hye kana mɨna ɓwaa, a gɨɗə həmɨnpwa, ndɨ ɓa gwaa, da hye gə maa pepeyo. Hye kana saa, hya nggəɓət gə həmɨ pwa ɓwong ɓwong, ndɨ ɓa nggəɓət gug gban, zɨ kwonə sə gəm, ba dɨ mɨ haa.